Mbalatsara e, ten̈a ny man̈ano azafady aminandre aminarô fa tara izaho io e. Nisy ràha nan̈akatsan̈a koà bôkà tamin'ny làlan̈a tan̈y abôkà eo nanangan̈a bajaj izaho tsisy mety mandeha irô, ten̈a azafady e.